أنا بالعموم تعجبنى الموسيقى الهادئة ، ما فى شى معين لكن الموسيقى الهادئة هى اللى تستهوينى ، بشغلها بجنبى وأنا بخلص شغلى وأنا أقرالى شى كتاب ، بتسلينى وبنفس الوقت ما تصدعنى ، ما توجع الرأس مرة هادئة ومرة بسيطة.